طبعًا، الأفراد لازم يكون ليهم حق اختيار البلد اللي عايزين يعيشوا فيها. الحق ده مهم لأسباب كتيرحرية الاختيار: كل واحد له الحق يختار المكان اللي يحس فيه بالراحة والأمان، اتنين العيش في بلد معين ممكن يفتح لك أبواب لفرص عمل وتعليم وحياة أفضل تلاتهاختيار البلد كمان مرتبط بالثقافة والانتماء. كل واحد له خلفية ثقافية معينة، والعيش في بلد يعكس ثقافتك ممكن يكون مهم للهوية